Raha ilay vao maraina iny ah, de aleoko mandeha fiara fitaterambahoaka. Satria indraindray enao tratran'ny fitohanana de mba afaka miala ao anaty tomobil enao. De mandeha tongotra enao raha ohatra ka taraiky. Fa raha mitondra ny fiaranao manokana enao de tsy maintsy mitondra ny fiaranao patonga any am'zay aleha enao. Satria tsy azonao ariana eny andalana ny fiaranao. Fa raha amin'ny hariva ndray aleo mitondra fiara manokana satria manahirana ilay m-miady fiara fitaterambahoaka.